Yal bij jwa'n ndyen re men yez blaz re jwi'xa nak re xa nak re ngud laza' ngud laza' jwa'n nchat lo ya men ngud laz' jwa'nta nkenimena, re ya teba' re jwa'nta nchub men tamena, re jwa'na jwa'n ta nchu jwa'nta ndyen men ndyen re men jwi'men nayana xanak re lo izyoroba jwa'n- jwa'n nax jwa'n roba jwa'n mtana jwa'na jwa'n mas ndyokey nak xe nak jwa'nta nke nimen, ngud laz jwa'nta nkeni men ngud laz jwa'na jwa'n mas ta ngio ze ncho bes nchoga njwi'mena lo yib pa nchoy per nabana ze ze mblimen xe nya zib mden jwa'n mas njig re mde ya mbay naba na nda men jwa'na ndamen palad ndoba mbay nzo ro' axana xe nak re xa biba' naba na ndaxa len- len palad ndeyuxa thi nit nde yuxa thi nit nal thi nit nalabana nde yuxa thi nit ndob exki ndob nde yuxa mbay na re jwa'na ndeyuxana naba ze ndobxa ndo jwi'xa lo jwa'na taja ndob yakxa ndob besxa ndob re jwa'na nche chiyore ze tyz ncho thi dib ndyen le xomod ngij thib ned mde mbay na ndyen na ndyen men xomod ngij thi dib ned mde re jwa'na nkuan kuen nzy yo nzybe mdiz- mdiz bad lo yer lo tan mdiz popa nzy bes naba nloz tan nloz re jwa'na ncha ze ncha ke ndyak men lo yal bija, mbay na naba na nche tyz na men kij mena nayana luga lo re jwa'n ta ndyak mena laz men reya. Naba nzy yij re naba nzo cho xo nab xey ngij cho nakap ngij nzo cho nawue ngij mbay na re na nkuan kuent mbay na iz gab mena ncha zal tib men ta jwi' lus izyore yal bija len cho xomod ndo yij re mde mbay na re xa ya nzo bes tyz gabmen tyz mdixa lud mdaxa lud mi' mdaxa lud re jwa'n lo lo xa pues re xa ya nryo fabor lo re mde ta tayia nakta kij tayia na akta re jwa'na, re jwa'na ndyakmen lo yal bija re xyan ya nzo lo yal bij nayana per ma' jwa'na ze yal bilja naka zi xomod tya jwa'n xomod mkek zamen zi jwa'n jwi'n par kuek zamen yezmen ndablo yoxa lud yalbij tud par re orbix par re or mbyana re men ta ngolal men ngolna re menba lazmen lud yal bija taka ze rid nda lud jwa'n ndyakmen len lizmen, xe nak naya gabna nzo toz tir re men ta nchu nita re men ta nchu bit exki doba nzo re men jwa'nta ngo di'na xina re nit re jwa'n re di' ta nly tonmen nly yekza re yek mena re jwa'na nzo toz tir naya tak ngenta re- re jwa'na nayana na ngenta thi yalbij ngenta jwa'n lazmen xa yo'lou laz re len cho re xa laz re ze tayal yo lud re jwa'na par palad ndamen ze rid nda lud jwa'n yekmen nke re jwa'na na ngenta lud re laz men re ngenta zip ta yoi ze jwa'na taja nzo re jwa'n exkapa re jwa'n byo'ua re jwa'n ntati mena ntati len lizna mena ntati jwa'na jwa'n ndyakmen yez men re nabay.